Mi buri yidugo mayo ngam mi nanga liddi manga-manga be petel-petel. Mi nyama fere, mi dura fere, mi saha fere mi yara fere bo lumo mi sorrina himbe ngam be nyama be nana beldum.